A'lo' patal kiwa'lik to'on chicht'iw t'iw uk'ab'a' aj a' b'a'alche' nojoch yan yok'olka' b'a'alche' ti ik' patal kiwa'lik ch'iich', nojoch ch'iich' y t'iw ahora a' ch'iich' a'lo' uch'iich'el tu'ux kumenb'el naj a'lo' aj kuya'lb'il mak avión chicht'iw uchitun ma' yan a' t'an je'lo' kuya'lb'äl avión ichil a' t'an maya b'aje'laj ma', b'aje'laj chich t'iw.